Ngik tengwe tengwena ɗagh sar kenwa tengwa khiɗi kane kul daghen ude na tenghwe mugha inviga in viga digit zhi nghile kuma ngik nghile nghile vuksare toh zhitsa usuge da dakha lamiye ngik babuga dakha intuk tengwana da gwa khoma da sawal vukakha da bar kha kafeme tatsine da de ghingahama nga fitsa da <hesitation> vuka da khinga ha vuk da ghinga tengwena na ude sosai uhegha uɗe na tengwena ndiki na graka ngik tengwe fitara in giɗa mar da zhuwa ka karfe da bargha da zhuwa ndigit da bargha kha yuw khu ɓama da barka jzitsa vara jzitsa ude so fhutar ndikina toh da digal se ghinga vukar khiɗik to da masga tubulga sar ndikina na saida manga ngik woyamo tsa tsin tsaskaka ngik wayo vuk tengwena da digaka mɓuka kafe jzitsi yuwe se barka da digal toh ngiga gwachke vukarma nga da ta taɓa taɓa gwachken bi da sabo kure. To da giɗa taghwana se man gawa a ɗuwo <hesitation> gwa shkena fa ka taba taba gwash ke bi ngiɗa vichka gwastike thirne vuka <hesitation> gwadike ngiɗa tengwe gwachke toh ngiga ngig <hesitation> ɓere toh ngile kuma da viga jzitsa rar <hesitation> ghikwe jzitsarar <hesitation> vuka flute ghikwe da digal mbazha mbazha mbzha mbazha toh da viga gabba ɗaya fitaha kam gha ghukwa be da ngiɗa ghwaka kan da ngiɗa <hesitation> tangwe vuka kha ghe ghawa in futahbi man ghwara gaskiya ghwara tengwe ngiɗa fitah mugha ndikina kullum bar yuwe bar kafe kilfe zhige thiwe zhiya da <hesitation> ngire da ghan digh da zhuwa da baiha a zhuwa nga naghbakabi gada zhu <hesitation> tengey bi amm khugwe kan jzitsa rar nagha khugwe da nɗigig ɓagha basa in fitasar seda vigagh khugwa ghwara ngiɗa mugha ndikina nga khugwa bi toh ngile kam da nɗigakha ghwara ngagha da giɗbi da gwarkagiundi ki na kullum aɗuwa gwadtike aɓuwa <hesitation> ngile aɓuwo gwadike aɗuwo ngile nga taɓa taɓa ndiga kha biyo da giɗa kare amma kullum kuma barkha kafe barkha yuwe barkha ndigit na na tengwe na se nghudi ngida kur lafiya